المكونات الرئيسية للكمبيوتر هي الشاشة. ومحرك التشغيل الخاص والكمبيوتر. ولوحة مفاتيح الماوس بعد الكابل الكهربائي. مهم لانه هيوصل لنا الكمبيوتر بالكهرباء. والمعالج الخاص بالكومبيوتر وكمان مروحة لتبريد المحرك مهمة